ସ୍ଵୀଶ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଵୀଶ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ବିଭୀଧା ଏବଂ ଅଧୁନିକା ହୋତେ। ସ୍ଵଈଜର, ଲାଂଡାର ରେ ମୁଖ୍ଯତ ଚାରୋତୀ ବାସା ବୋଲା ଜାଈ। ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରେଂଜ, ଇଟାଲିଯାନ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ। ଏକ୍ଖିର ଖାଦ୍ଯା ସଂସ୍କୃତି ରେ ଚୀଜ ଏବଂ ଚୋକଲେବ ପସ୍ତୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଯା ଏକ୍ଖି ଆର୍ଷ, ପହାର, ସ୍ଲୀମ, ଖେଲ ଏବଂ ଘଡୀ, ନିର୍ମାନ, ବାଇଂଗ, ବୀ, ଚାତା।